Di l’armali chi scavanu gallàrii sutta terra, chiddu chiù canusciutu è la tarpa. Li tarpi sunnu praticamenti orbi, anchi pirchì stannu sempri sutta terra a lu scuru. Mancianu vermi e autri insetti e scavanu gallàrii pi ammuccirisi, accussì li predatura nun sunnu un problema e iddi ponnu figghiari, dormiri e stari tranquilli pirchì nun c’è scantu di esseri catturati e mangiati di autri armali. L’unicu problema è l’omu ca ogni tantu li scuva e l’ammazza pirchì fannu dannu a li cosi chi cultiva.